So tawi mbeɗa defa ɓurani kam ko huutoraade lamɗam maayo e diine lamɗam walin. Ngati lamɗam maayo ɓuri safde, ko ɗum kadi ɓuri waawde huutoreede e ñaamde to amin ga.